نړی په غرونو او سیندونه ښایسته ده دهمالیا غرونه دهندوکش غرونه دبابا غر سپین غر په اروپا کی د اورال غرونه په امریکا کی د راکی غرونه سیندونه لکه داموسیند، دکابل سیند، دهرات سیند، دفرا رود، دهلمند سیند